Hää salati tegemises <hesitation> tasos sinnäq pandaq einevit koostisossi, miä lisasõq huvitavit maitsit. Et mitte lihtsält <hesitation> või-ollaq kurk ja salat, aga pandaq ka näütüses tomatit. <hesitation> Hääd maidsõt and näütüses granaatubina siimneq vai ka määnegi hää kastõq.